E anche li la penna al a diversi cumpunent, al a al a la part interna ch'a ie la la la min-a, la min-a cun l'inciost e pöi la mola, a ie ël pulsantin zura che cuande t'lu zgnache la mola a pusa giü la la coza cun l'inciost e pöi la punta cun la sfera, 'na sfera dë metal che praticament a scrìu